Sartan adasallana, bi karfiya ufad da kwata, bi karfi ufad dirabi, agha iyit agha baga kesakagha, ma bagha bag kesallagha tou agha ghala kedadamazhigilagh mavakai, tou adzigana agha tida carbiyagha, agha tidgana, agha-didgan, tou mung dagi a tag da yazhigil ma takardana takia kwah ndikwaha mabagha baga agha kithgana kul-ihkir-tar ihkir, agha kithgana thab kwah kedaga damazhigilin thaba kul-ihkir tar ihkird. Kwah thaba agha kithgan thab niwah kadu tihalakwa ma baghgha baga, laukti agha da ba fatiya, tou agha karantiga badum kiya aduwahna abaga dadamazhigilna ma man takindana cacuwa-cacuwana agha karantan baduma to ma karantighant karantiga, agha ghidant dekarshe thakadura kena, ma hidighant hidiga de yanayi tha kadura thaba ka da ciya da mbiya kara kiskigha alhakadura kina zarh mar dagala dama makaranta tou ma thingha thinng mbiya karna, agha gata kidigan ma taltig nina, agha gata kidga zakafartra Adaitrum mavakaya, tou ma daitrum daigh mavakaya tou agha nighgana thab lakwaciya bi karfi unkwah di minti kilatar thuba bi de minti kulihkira tou mali mishish kezarhina agha bar ran ma barghtara barga, a tsaugtirdum kesidavatir, mali arbarga barga badghiratira, arbara deghiratir, ma barara barga thaba, a tagtirtaga damdiga awara mung kitra, tou ka dagal kitir damakarant, tou madamal zarha, ku bau nidigi takkur malamaru a kisamkisig digiya mamung nidigi am sirgai nuram, amm baga ki ndava ndav amung kezarha, tou mahalakwaha ma dalar zarhna, zir ya bara digitahan arzugu nitir kidigit mavakaina agha cagant sai ma samasig zirh amung kitir abagtir bag kegargadi takia adugam ketsa zarhuda, adugam kidigit kobau nidigi takkur malamun am kisgan dama ghiraru amung kezarha tou sai ma samasig awara mung kizarzh. Mung wana arsa karfi balla, mung wana arvang zarh ba birnif makarantna. Masarasig zarhin kuma dole agha ndavtru ndavig taki awara baga nitir, ma dalarnitir damnakarantna, zir degahana zir thadigha, zir baradigitagha agha bargana laukti agha da takafa faciya, tou ma tighatig kafa faciya mamung wa thab hineha dalarbiya agha daitrum. Agha vitir, ma mung dadahinehagha hineha agha vilar kafa zuwa. Mahalakwaha agha bagan kethira hineha, tou, adida kudga, da thikani safta dua, ma thakathig sallah duarna, ada ciyita a baga kesalla, ma bagha bag kesalla aduarna thaba, aguya ghalla dadama zhigilagh takia a tathiyagh damazhigila ma tsaktsaka dunina kwanna zhillarina kwan damazhigila magha mularu damazhigila, zarharin kwana magha multrua mala nar kidiga jijira mana dum bazkai ghiravar damudagha amung agha ghalgan kidamazhigil. Mahalakwah ma thingha thing ghala damazhigilina, tou mahala kwaha kabada mamaung thiraghi agha kisgantnin agha kisant, tou ma kisghantkisig kezir thiraggina agha bagnin agha ndziyana agha ndzigan tou kaba da ba sallah <hesitation> fashak tikara kuda, tou ma bagava bag nan sallah fashak tikarna mung wan kizarharsisig sarta kwaha mung wana arsigaya sai tihala karfi thub nezarhin, tou agha bacigab dethiraghna, tou agha bacigab dethiraghna tihalakwaha ma dumdeg sarta fashak tekara digan hungna bi ma zir agiragh nina ma zir kilfa nina mau nina ko ma bou kidiziti agha da filgant ninga agha ciga agha fana tou Ma fighifig tekara agha cuwant kekara, ma cighant cugama bara bara yadihahgha ndakwi, kawai agha nighaghir bak kisgan agha ba thiragh divakai, mahala kwaha mazarha ghin ara digal dama makaranta mamung wa thigal thig kebathira tehalakwaha ar mbithkana ka da bathirin kedughina ka bagana, bagana ko ba ghwavahma maba hinehin taki baga nidiginin bazghwalvah ma ar bagana ma zamanin ndakwanna badum mai ghwalvahya me nudughahya badum maba thirahinehna kanju ba thadigna ku bara digita badum baz ghwalvah ndikwi bagana, wurna ndzar mayi ghwalvah bagani amma ndakwanna guyit gwigig duniya ar bagana ghwalvah badum kidigita, tou mahalakwaha tehala salla fashak tekara ka da damang sallan adigan hinga kudin bagav sallah mangariba amuda kwahina, tou mabagava bag wahina kwana agha ghala damzhigila haryaizu thaba agha mai kudgi kehala damazhigilni adaba amm dadamazhigil thaba dadakwan ghala kai tsum ba hett dekaya tivighkiskai awaramana am yazhigila, tou adaba agha ba heff tivigh kiyazhigila, kuma yazhghila kuma nagana kedadakwa ghalgana baveve mbats virdiga ina virdiga nai kudin tsum ina virdiga ken ken. Dabkwa dabga awaram dam azhigil-thaba tou ma ghalgha ghalg kedadamzhil thaba nagana dadamazhigil kedadakwa ghagan, mamaun nidiyiti agha bagan thaba agha ghalgana takia yazhigila fuwigif kirvid ma huda awaramung kidamazhi gila agha nanaga ghalgana ke dadamazhigilagh thaba, tou mahalakwaha thira vangi in kwana ma thina thing ka da dama thira hung sarfa takia da dama sallah lisha amud kulah thaba tehala mangariba ka da dadama salla lisha thab kuda thaba agha da dama sallah dugha thata tou agha bagana a bagana thab kesallaghina, ma thinghating bagana thaba, a ghalgan kidamazhigil thaba, mung kyalma ya azkaragh thaba, a tidigana, agha tidigana, ma zhilagh nin ndakwir agha bagana kadua takia dadamzhigila zhilrina magha mularu dedigititi da sikumdada sif nin kidiq, kumda zugu zig dezarhara, tau ma ziraghi thalthiga thaba ahk yazhigila zirarina thalthigi thab mana digadig dama ngwasaha ma skwada ma zhuruwa amung kedadamazhigil thaba limishishina mizhagil kina magha multru thab dadamazhigila ar ghubarna ufara awaramung, zir lapiya vighatira, zir kwaratira badum a tagar kedadamazhigila aghalga kidamazhigila, ghiravagha ndakwi agha ghalga kidamazhigila. Magha thikina ke ndzizan lapilai lai thaba ghiravagha tare de dadhinehagha ma hadan ta dadamazhigil kervid mahudaru ba gaba kidai ma dzuga zhigilagha ndaku agha ghalgan kiyazhigilaghna, kukwar ke dzuga zigil badum sai agha ghalgan keyazhigilna hadant kirvid mahuda, irvid mahudan addinia musulinciagha koban zhiyhira wa kyagha tivighkiskigha agha gata ndzigan lapi lai divaka ya maraubi ne ndzigan ma badzig dudiya sai agha ndzigan ma lapi lai duda thaba agha ghala yazhigil thaba, tou mahalakwaha ma thingha thinga thaba damda bagana amung ke zarh, arnighganihgh zarh kidigi agha bagninna zarh ndakwi kada bagana kitir kidigiti agha bagninna tou zarha bandkwan ina bagnaina, nighana bandkwan thab nai vak dadara arde babara awaramung thab, zarhagh thab ndakwani arda bagan tha nitir bandkwa bag ninga. Ma cigit dehinkal hwad zarh ndakwi a sigal bavak baba ma cigit dehankal marau zarh ndakwani sagal bavak baba, nna amung a dzargan a nighgana kehinkala zarhina madigina agha langan kitugagh davak dadahineh, tou dadahinehin kuma innuda ba veve tighir kuskurama band shudkwa am ndzagan mazha ngil kina. Ma nna amung mung nidigiti arbag zarh ghwada agha dagawa agha tagana vak dadahine had wan nidigi arabaga zarh ndikwaha waramung ma thingha thinga ba salla dadamahingana kena mamaung wanin tsaya hara mava kaya ah zarhara ama digal am vanga gymalna a mulkutumulg dadamazhigila dedigi am gatik nurama ufara amung kezarh, ma saraghana agha ndavtru ndavig thab, kidigi aravangi bag nitra makarant nezarh thab tou ar mbakmbig ma mung wa kalkalana biya ma baggha bag nen ke makaranta atagana ah kwanin tsum ndukwah amung kuba diga addinina sai agha tsagtirtsag ku ba farila salla kwana, ba nafila salla kwana, baz yanai ndzigan duda adugam kusahu duda agha tagtir tag kezarh agha bagtirbag kushara badum, tou bandkwah thaba dagal nidigita bankwan agha cinganin vak babagha ar dedadagha thaba sasar zarhaghin thaba zarhagha ndakwi arcinga ke yanayi ndzigan ma duniya thaba, a fitirfig kezarhagha ba shagir shagir dama dula hayantbi ke zarh arba digit hwadi.